Mütse um jah mitund sorti. Näütüses karvalunt, tuu um <laughs> kõva külmäga talvõl. Ja sis määnegi kerge suvõmütsükene suvõl. Ja sis nokimüts. Vai sis näütüses suusamüts talvõl.